Kettsaag? Moodorsaag ketigaq. Tuu tüütäs niimuudu, et tuu kett pandas moodoriga ümbre käümä ja ketil ummaq hambaq küleh ja tuuga lõikaski puu läbi.